Oli babé upuu wan ja uguun mé, urokmé nufuuk woomé éfaguur, gaŋeputung, nélebeen sen émunguur, woomé upuu woomé wo njo urook nufuut éém wo wawu waan épinémama